þjóðgarðarnir á Þingvöllum og í Skaftafelli verða af tugum milljóna á ári vegna þess að fimmtungur gesta stingur

af frá ógreiddum bílastæðagjöldum erfitt er að innheimta féð ef Evrópuþjóðir vilja ekki taka við fólki sem fór frá Evrópu til að berjast með vígamönnum Íslamska ríkisins í Sýrlandi verður því líklega sleppt á næstu dögum þetta segir forseti Bandaríkjanna skógræktarstjóri gefur lítið fyrir

gagnrýni forstjóra Náttúrufræðistofnunar á skipulagsleysi í skógrækt hérlendis öll skógrækt sé framkvæmdaleyfisskyld og fjölmörg svæði útilokuð til skógræktar áform Ólafs Ólafssonar um að gera stórt

fyrir ferðamenn á sunnanverðu Snæfellsnesi leggjast vel í íbúa á svæðinu fortíð Ólafs í viðskiptum truflar þá ekki sigurvegari kvikmyndahátíðar framhaldsskólanna byggði mynd sína á persónulegri reynslu af

veikindum hátíðinni er ætlað að efla listsköpun og gefa ungu fólki tækifæri í kvikmyndagerð

á Þingvöllum og í Skaftafelli greiðir ekki bílastæðagjöld samanlagt hleypur tap þess á þrjátíu milljónum á ári þjóðgarðsvörður segir að þjóðgarðana skorti heimildir til að ganga hart á eftir þessum gjöldum þessar myndavélar nema bílanna sem keyra inn í þjóðgarðinn en það eru hins vegar margir sem

í þjóðgörðunum eru sjö hundruð og fimmtíu krónur á dag innifalinn í því er aðgangur að salernum og þjónustumiðstöð hægt er að gera upp í þar til gerðum vélum en sé það ekki gert kemur krafa inn á heimabanka eiganda bílsins sem er í mörgum tilfellum bílaleiga þjóðgarðana skortir í rauninni þær endanlegu heimildir til að geta gengið hart á eftir þessum

slípa til samstarfið við bílaleigurnar að

hún færist niður á hvern bíl umsvifalaust og þeir fá þetta innan ákveðins tímaramma það á að vera komið í það horf að það á að ganga núna hlutfall þeirra sem greiða ekki bílastæðagjöldin er allt að tuttugu prósent í báðum þjóðgörðum samkvæmt upplýsingum

frá framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs er líklegt að sú upphæð hlaupi á tíu til tólf milljónum á ársgrundvelli í

Skaftafelli útistandandi gjöld eru ívið meiri á Þingvöllum en það á að reyna að bæta með fleiri og merkingum það eru kannski einhverjar

Alfreðsdóttir menntamálaráðherra íhugar að bjóða á nýjan leik út framkvæmdir við Hús íslenskra fræða við Suðurgötu í Reykjavík fresti til að bjóða í verkið lauk fyrir helgi og reyndust öll þrjú tilboðin

tuttugu til þrjátíu og fimm prósentum yfir kostnaðaráætlun sem hljóðaði upp á tæplega þrjá komma átta milljarða króna

aftur síðar á árinu árið tvö þúsund og þrettán var gengið til samninga við lægstbjóðanda í húsið sem var þó yfir áætlun en hætt við verkið og greiddi ríkið verktakanum hundrað og tuttugu milljónir

í skaðabætur Bandaríkjaforseti vill að Evrópuþjóðir taki við föngum sem höfðu farið frá Evrópu til að berjast við hlið vígamanna Íslamska ríkisins í Írak og Sýrlandi annars verði þeim fljótlega Baghouz eina þorpið sem liðsmenn samtakanna sem kenna sig við íslamskt ríki halda í Sýrlandi þar er talið að nokkur hundruð vígamenn haldi til en þeir hafa víggirt um eins ferkílómeters svæði innan þorpsins með jarðsprengjum Donald Trump Bandaríkjaforseti sagðist í gærkvöld ætla að tilkynna um sigur í stríðinu í Sýrlandi innan

sólarhrings hann greindi frá því fyrir áramót að Bandaríkjaher væri á förum en embættismönnum hefur tekist að tala um fyrir honum Trump hefur krafist þess að Evrópuþjóðir taki við borgurum sínum sem eru í haldi í Sýrlandi þegar veldi samtakanna var sem mest í kringum tvö þúsund og fimmtán náðu

þeirra eyrum ungs fólks um allan heim og margir heilluðust af hugmyndafræðinni fór til Sýrlands það ár þá fimmtán ára og eitt helsta markmið hennar og fleiri

táningsstúlkna var að giftast vígamanni hún segir að aftökur og limlestingar vígamanna íslamska ríkisins hafi ekki truflað sig í fyrstu hún

eignaðist nýlega sitt þriðja barn en

létu lífið í flóttamannabúðum vegna vannæringar núna vill hún snúa aftur heim til Bretlands en þar eru mjög skiptar skoðanir um hvort það eigi að standa henni til boða

segir að Bandaríkjamenn boði ekki aukin hernaðarumsvif á norðurslóðum og samhljómur sé um það í ríkisstjórn að

utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagðist á blaðamannafundi í Hörpu á föstudag hlakka til þess að Ísland taki við formennskunni í Norðurskautsráðinu í maí og segir að ákveðið verði í samvinnu við Ísland hvernig og hvert sé best að flytja hergögn og annað til að tryggja öryggi á norðurslóðum

ég tók við sem utanríkisráðherra hef ég verið að vekja athygli kollega minna bæði í Norður Ameríku og sömuleiðis í Evrópu á mikilvægi norðurskautssvæðisins vegna þess að við erum að sjá miklar breytingar á næstu árum siglingaleiðin frá Asíu til Evrópu og austurstrandar Norður Ameríku hafi styst um fjörutíu prósent þá er það bara eins og mjög langur Suez skurður Guðlaugur fagnar því að Bandaríkjamenn og Evrópuþjóðir veiti norðurslóðum aukna athygli frá því Rússar hertóku og innlimuðu Krímskaga í Rússland fyrir fimm árum hafa þeir aukið umsvif sín á norðurslóðum og ríki

Atlantshafsbandalagsins brugðist við með því að styrkja varnarviðbúnað í Evrópu landsmenn hafa orðið varir við það til að mynda í október þegar þrjú hundruð bandarískir landgönguliðar tóku þátt í heræfingu í Þjórsárdal Guðlaugur Þór túlkar orð

um flutning hergagna ekki sem svo að Bandaríkjamenn séu að boða aukin hernaðarumsvif þetta er þróun sem byrjaði tvö þúsund og fjórtán

innlimun Krímskaga þannig að það er ekkert neitt annað í gangi en það sem er búið að vera í gangi á undanförnum árum forsætisráðherra ræddi einnig málefni norðurslóða við Pompeo og lagði áherslu á að engin hernaðarumsvif væru þar og það er alveg samhljómur milli mín og forsætisráðherra og ég vona allra stjórnmálamanna ein af hverjum fjórum konum sem verða fyrir heimilisofbeldi er beitt líkamlegu ofbeldi vikulega eða oftar samkvæmt nýrri rannsókn Kvennaathvarfsins á upplifun og líðan þolenda kynferðisofbeldis næstum fjörutíu prósent kvenna í rannsókninni voru beittar kynferðisofbeldi í hverri viku eða oftar níutíu og átta prósent kvenna sem höfðu orðið fyrir heimilisofbeldi sögðu frá andlegu ofbeldi sextíu og tvö prósent þeirra höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi meira en helmingur kvennanna áverka eftir

athygli vekur að hluti þeirra kvenna sem ekki töldu sig hafa orðið fyrir heimilisofbeldi hafði þó líkamlega áverka eftir makann erfitt með maka sem þú elskar að hann sé

hann sé líka að beita þig ofbeldi

þrjátíu og átta prósent þeirra voru beittar því vikulega eða oftar fimm prósent voru daglega beittar kynferðislegu ofbeldi í rannsóknum erlendis og hér heima þú segir já við

ofbeldismannanna voru margvíslegar að sögn kvennanna um helmingur gerenda kenndi konunni um ofbeldið hún gerði hann reiðan hún segði eða gerði eitthvað skógrækt á Íslandi er mjög skipulögð en ógjörningur er að ákveða langt fram í tímann hvar eigi að rækta skóg

segir skógræktarstjóri hann gefur lítið fyrir gagnrýni forstjóra Náttúrufræðistofnunar um skipulagsleysi forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands sagði í fréttum RÚV í gær að engar áætlanir væru til um skógrækt hér á landi og

vísaði til tveggja kæra sem stjórnvöld hafa fengið á sig vegna alþjóðasamninga þess efnis skógræktarstjóri segir að einu ábendingarnar sem bárust vegna

hafi verið að bæta þyrfti skipulag en ekki tilgreint hvernig það var ekki niðurstaðan

draga úr skógrækt

sem er mikilvægt í þessu öll skógrækt er skipulags og

og um hana gilda fjölmörg lög og reglugerðir það tekur oft marga mánuði og jafnvel ár að fá öll tilskilin leyfi til skógræktar við teljum skipulag skógræktar vera mjög gott það er ekki rétt að það sé óskipulagt það er bara mikið skipulagt

við Háskóla Íslands sagðist í gær óttast um afdrif heiðlóu og spóa hér ef fram færi sem horfir þar sem þau verpa ekki í skógi að sögn Náttúrufræðistofnunar eru báðar tegundirnar skilgreindar sem mjög algengir

telur um fjögur hundruð þúsund pör og ekkert bendir til að henni hafi fækkað

telur um tvö hundruð og fimmtíu þúsund varppör og

eru friðuð og ekki talin í hættu samkvæmt Náttúrufræðistofnun undanfarin fimmtíu ár hefur flatarmál skóga

nú um tvö prósent landsins

ætlum ekki að rækta skóg á

ekki að rækta skóg á öðrum öðrum verndarsvæðum

fornleifum og svo framvegis það er mjög stór partur landsins sem bara kemur ekki til greina í skógrækt af faglegum ástæðum en krafan um að við segjum til núna að ég ákveði það núna hvar verði ræktaður skógur um alla framtíð hún er bara óraunhæf forseti Venesúela ætlar að herða landamæraeftirlit til að koma í veg fyrir það sem hann kallar innrás Bandaríkjanna þar vísar til nokkurra tonna af bandarískum

í Kólumbíu juan Guaidó leiðtogi stjórnarandstöðunnar ætlar að safna þúsundum sjálfboðaliða að landamærunum hann hefur einnig boðað til fjölmennra mótmæla næsta laugardag standi Maduro við stóru orðin og komi í veg fyrir að stuðningsmenn

yfir landamærin áformum Ólafs Ólafssonar um risahótel á sunnanverðu Snæfellsnesi hefur verið slegið á frest en enn er þó unnið að

gerð stærðar á svæðinu oddvitinn í hreppnum segir íbúa jákvæða og að fortíð Ólafs í viðskiptum trufli þá ekki

Ólafur Ólafsson og kona hans eiga nokkrar jarðir á sunnanverðu Snæfellsnesi til dæmis borg Miðhraun og

hafa um skeið verið starfrækt fimm gistirými á vegum

sem meðal annars er á bak við fyrirhugaða uppbyggingu í Vogabyggð í september tvö þúsund og sautján kynntu forsvarsmenn

að reisa allt að hundrað og fimmtíu herbergja hótel og gera stórt

í landi Eiðhúsa aðalskipulagi svæðisins var breytt í desember og nú er gert ráð fyrir að hérna fyrir aftan mig geti verið allt að sex þúsund fermetra

segir að til standi að byrja á lóninu og hafa það um fimmtán hundruð fermetra í fyrstu hótelið kæmi þá síðar ef vel gengur Ólafur Ólafsson fékk fjögurra og hálfs árs fangelsisdóm í Al Thani málinu og rannsóknarnefnd Alþingis taldi að hann hefði blekkt þjóðina við einkavæðingu Búnaðarbankans

tvö þúsund og þrjú hvað með eignarhaldið nú er þetta ekki maður með alveg flekklausan feril í viðskiptum er það eitthvað sem þú finnur að trufli fólk

og eigandi jarðarinnar sem er að gera þetta og við í sjálfu sér bara fögnum uppbyggingu í samfélaginu ef fólk vill byggja upp þá vinnum við með því fólki vegna þess að uppbygging af þeirri stærðargráðu sem við erum að tala um

sem er fyrirhuguð á

er enn bara í kortunum hún hefur mjög mikil jákvæð áhrif á ferðaþjónustu ekki bara á Vesturlandi heldur á Snæfellsnesi og hjá okkur Eggert segir að rætt sé um Vesturland og Snæfellsnes sem hið nýja Suðurland þegar kemur að ferðamannastraumi en þó vanti afþreyingu við erum með

á Snæfellsnesi frábært landslag og mikið í boði en það er ekki afþreying

að fá afþreyingu sem slíka þetta skiptir bara máli íslenskar orkurannsóknir hafa fengið einkaleyfi á nýjum tæknibúnaði þeim fyrsta til þess að fá einkaleyfi í jarðvarmaiðnaði hér á landi tæknin getur sparað orkufyrirtækjum umtalsverða fjármuni á Íslandi eru hátt á

annað hundrað

sem nýttar eru til að framleiða orku holurnar ná allt niður á fjögurra kílómetra dýpi og er efri hluti þeirra fóðraður með stálrörum rúmlega helmingur þessara skemmist vegna varmaþenslu og þrýstings sem myndast þegar hefðbundin eru notuð til að skrúfa rörin saman nú hafa Íslenskar orkurannsóknir sem er sjálfstæð ríkisstofnun fengið einkaleyfi á nýrri tækni sérstökum sem minnka spennumyndun og draga verulega úr líkum á skemmdum í

hefðbundin borhola kostar fjórar til sex milljónir dollara yfir fimm hundruð milljónir íslenskra og við sjáum að það verður mikið af skemmdum að loka þeim og síðan eru þær takmarkaðar í framleiðslu því er ljóst að þessi nýja tækni gæti sparað umtalsverða fjármuni mögulega hundruð milljóna króna borholanna hjá okkur og rekstraröryggi þetta getur það svo sannarlega og þetta er að okkar viti mikil tímamót þar sem þetta er fyrsta sem fær einkaleyfi þetta er náttúrulega stórt framfaraskref fyrir jarðhitaiðnaðinn í heild sinni og gaman að Íslendingar séu svona framarlega í þessum efnum er þetta eitthvað sem

eðlisfræði skemmdanna er alls staðar eins þannig að það

hér og annars staðar þar sem jarðhiti er nýttur Ingólfur segir að tæknin hafi verið kynnt víða erlendis og alls staðar verið vel tekið því sé vel hægt að selja hana til

fyrir Íslenskar orkurannsóknir það fer eftir því hvernig þetta verður verðlagt

það er of snemmt að segja en já það gæti gert það stefnt er að því að nýja tæknin verði komin í fulla notkun í lok þessa árs var sigursæl á kvikmyndahátíð framhaldsskólanna í dag og hlaut verðlaun fyrir kvikmyndatöku leik og var valin besta myndin stuttmyndin er byggð á persónulegri reynslu leikstjórans af andlegum veikindum Huldu Heiðdal Hjartardóttur úr Borgarholtsskóla vann þrenn verðlaun á kvikmyndahátíðinni myndin er lokaverkefni Huldu á ég myndi líklegast ekki svara þetta var að glíma við hluti á leiðinni

er í fimmta sinn sem hátíðin fer fram fjórtán myndir kepptu til verðlauna sem voru ekki af verri endanum meðal annars vikunámskeið hjá New York

félaginu hittust á Eiðistorgi í dag og nýttu sér óhefðbundinn

til að leika listir sínar

er vinsæl meðal áhættuleikara og hefur í seinni tíð orðið að eins konar

jaðarlífstíl parkour snýst um að klifra hoppa jafnvel á heljarstökki yfir hindranir og niður af háum syllum helst í

og nota ekkert til þessara æfinga annað en eigin líkamsstyrk nú í vor stefnir Ísland að því að hittast síðdegis á hverjum sunnudegi á Eiðistorgi býsna sérstök samkoma var í borginni

í Japan í gær þar komu saman um

tíu þúsund karlar með sama markmið að koma tveimur prikum út úr Saidaiji hofinu í heilu lagi samkvæmt aldagamalli hefð eiga tvímenningarnir sem tekst að ljúka þessu erfiða verki gjöfult ár í vændum hitastigið fyrir utan hofið er við frostmark en þegar prikunum er kastað hitnar heldur betur í kolunum eins og sést eru þetta mikil átök en

eins og síðustu ár sluppu strákarnir úr þvögunni án teljandi meiðsla

við skulum sjá næst það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttafréttum á eftir

menn fengu bikarinn afhentan í dag sem deildarmeistarar karla í blaki heimsmeistaramótinu í alpagreinum lauk í

í Svíþjóð í dag með

þjóðgarðarnir á Þingvöllum og í Skaftafelli verða af tugum milljóna á ári vegna þess að fimmtungur gesta stingur af frá ógreiddum bílastæðagjöldum erfitt er að innheimta féð ef Evrópuþjóðir vilja ekki taka við fólki sem

fór frá Evrópu til að berjast með vígamönnum Íslamska ríkisins í Sýrlandi verður því líklega sleppt á næstu dögum þetta segir forseti Bandaríkjanna skógræktarstjóri gefur lítið fyrir gagnrýni forstjóra Náttúrufræðistofnunar á skipulagsleysi í skógrækt hérlendis öll skógrækt sé

og fjölmörg svæði útilokuð til skógræktar áform Ólafs Ólafssonar um að gera stórt fyrir ferðamenn á sunnanverðu Snæfellsnesi

leggjast vel í íbúa á svæðinu fortíð Ólafs í viðskiptum truflar þá ekki sigurvegari kvikmyndahátíðar framhaldsskólanna byggði mynd sína á persónulegri reynslu af andlegum veikindum hátíðinni er ætlað að efla listsköpun og gefa ungu fólki tækifæri í kvikmyndagerð þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu

punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk